Sinukuréén sanja siroŋ mé numaal sakanut mé jicaŋéén: ébalas uyuwé, érigee, ékoling, énaab, éfool sén étuguñ, sén fuñooŋ, balilaay, soon ékaaw, uwoga, sikuub, sifééŋ